هفضل ان انا اعيش في سفينة فضاء لأن هتخليني اقدر اشوف ال- السما بشكل اوضح والنجوم بشكل اوضح وان انا اشوف العالم من تحت ده شعورجميل شعور جميل جدا هحس ان كل حاجة في الكون واضحة ليا وقادرة اشوفها وهقدر اشوف القمر عن قرب بردو.